Budaya neme Filipina ia perpaduan neme tradisi Asia, Spanyol no pengaruh Amerika no buday lokal a beragam nanu ciri khas matea neme keluarga no agama yang pengaruhi aspek sodak leleo seni, musik, no nana'ak. Filipina boe biasa lalelak negara ndia no keramahan Hataholi no kekeluargaan nai hataholi.